Sappo e nay, nogas, tammere, chappande nay e tati, jewenay, chappande jewetati e nay, jewegoo, sappo e goo, chappende jewedidi, chappande jewetati, chappande jewenay.